Usirijane jininokwa une, isanasana ndiva ndinokwa sana ulu labda iharusi, ufungir iharusi, ndikuludala ndifungue inanii nifunge ndoa. Tukafunge ndoa jijene jiva niharusi ndiva ndinokwa sana ijo, chakuluda ndilonde udala pendine ne pendifunge iharusi, amapambo, avavavasungaji vandowile ukukaa. <hesitation>